सिंगापुर रो संस्कृति घणी विविध अने अनूठी होवे, जिको चीनी, मलय, भारतीय अने पश्चिमी परंपरावां रो मेल मिले। इहाँ अंग्रेजी, मंदारिन, मलय अने तमिल आधिकारिक भाषा छे। धर्म में बौद्ध, इस्लाम, हिंदू अने ईसाई धर्म मुख्य छे। पारंपरिक पहनावा मुख्य है।